البشر هم يتحاربون ويا بعض منذ الأزل، منذ آلاف السنين. فإذا طبيعة البشرية ما تغيرت، ما تقدر الواحد يغير أي شي، ما يقدر يحقق سلام عالمي لأن الناس يبغون يتهاوشون، يبغون يغصبون حقوق غيرهم. فما ضنتي ان هاذا الشي يستوي، ما ضنتي ان في حياتنا هاذي نقدر نحقق السلام.